اذا سألوني افضل احتفظ باسمي الاول الحالي. الاسم موجود من هويتي. يعكس من انا ومن وين جاي? كل الناس يعرفوني به. وعندي ذكريات مرتبطة فيه. فهي احيانا نفكر في تغيير الاسم بس الاسماء تحمل معاني وقصص و أنا احب قصتي التغيير مو دايما احسن وافظل اكون وفي لاسمي وتاريخه لانه في النهاية هذا هو اللي يميزني عن غيري.